في ظهير أحد الأيام بدأت لعبة طفل ما بالتحدث اللعبة قالت للطفل أنها كانت ساحر قديم وتحولت للعبة بسبب لعنة، طلبت منها من الطفل يساعدها يكسر اللعنة، وبدأت مغامراتهم معاً في البحث عن الحل.